Ay diktor jonang firgikega diktorn mawiedta fadomir, awalka faisigir hison shogolo mawiedoni hisona saa minaton minga defan shogolo youmin hisona <hesitation> isboalila yani kam youmga shogolo tadani wagita hadidalia aha tskiratnin kamaenikon hikeleka, kelefinga shongertani minkelenerkia faisigir digdekani marsaeka firibir <hesitation> trinbata mawiedta domida diktorido fajori.